Tautau siru tani a ɗakka i ɗami ɗakno na ɗakom i ko tito ko kunka na kateno bu gabanno a gafini na gafini hom i se a dubini se a datti bini a kanni se kuma essi zinabu amma kuma tautau a ishe amfani ka ikon deyi se kuma gafa eybu ko ka guda katko muni dan adam ma tauta na- na runi kaba na kon e na katko ammana kon e madan tinko.